مكيف en toue la ghasibe nan nae ashman ga alagaie dari kashi egina ashman ashman galga, en ashmani menga ken alina aman log urshina مكيف aman ga toula kir en ashman ga urshi en ashman orki toug elon kochi tana kir tangei kan agarka fa orkie wida goon ademri fa eska teagena yani guri elon gogra ekan